Ny loko manga maizina, <hesitation> ny tonga any antsenina voalohany izy mitovy amin'ny kolera jiaby ny kolerandraha, fa tsisy fidikany hoe na midika zao na midika zao fa kara kolera jiaby mitovy fô kolera.